<noise> wâno nə mbara hansəkara nə mbar risi a hamba, urwaato yarme risi ɓa a haa na hamba, ale nə mbara hanba nə mba səwa wainə ɓən təə nəsə ma ur w ǎ no tīī tīī ba urwaato fer nən mbar sən mbar siyo soksoko tomaa ra kit ko tomaa ngawa ra a kem ko saa kīto ma pəlaara ra kosa kito ma baata ka ra har naso har kaaba don tən kaã tə tər ɓaats ko pərtəra ka tər maasa bəka ngə toma, sə tər han sə wěě handa lǎǎdi mbəsa kə ngə ura mee wa nə ngə kô yaã fer tən mbasm mbar siyi yaake tangga bəkara kə ngə siku ngə ko kə ngə niĩ́ ya han ɓa kowo məbməb tomꞌusu muda kə kan fotte amma kə ngə kõ triyǎǎge tas yaage nga bə le yaa ngə wa maage dawa ko ngə tər maaga yǎǎ kənso ko ngə war humba naa māləmkaã mee bə kəwaa pərlə mee don uru fer ꞌusu tən kwalaari soksoko ma pelaara kef foma bərəka fom aa ra. <hesitation> Ən tom təm kad hur hur amma ngawa u tən tomsiyo ferꞌusu tǎǎdiwa nto ən kad nebneb ko suksoko taare tang mbəsa too baatəwa san ra <noise> a kem ten tena ko koma a fom ate bə semyabra yaake hadda fomo a fer ən tomsəsiyo ra bân kad hur hur ɓan yʌu ɓaatə don kadoon kada puttǎǎdiwa kwalaari amma ngawa dən kansəwa fer pəraa wa akayi maaso, amma ngawa titi təblon maá ngə ti bəka tara ɓaa fon ngə maa ngə te ɓəkara ngən neu intíí yaage bâa waa foom mee kə ngə tər tǎǎdi sanko ngawawa kəna peewa tər tǎǎdi kawa tomaa sosoko ra ɗinggs wa har naso kaaba ete kəi təraa tanda yi wee handa bəka tom ra ti bəka mee nga tanda kənsi demaya bəbəngga ngə ɗurmaaga kənsi yaake toora mbə bəngga sa ngə duk maaga nga mu daã ngə bəka teẽ nga ma etera ndə siyo nə kěěsə mee tən mbar sən mbarwa ko kuna uruwǎno bən təənəsə ma siyo ba peden siyo.